Okusaba nukuleetera omuntu okuhuumura okw'omu mutima nookuguma nookumanya ngu obu agambiire Ruhanga Ruhanga naahurra kandi naagenda okugarukamu eki amusabire kandi n'enyikara ei arukurabamu neegenda okuhwaho eki kyonka nikimuleetera obusinge n'okuteekaana okw'omu mutima

Amasanyarazi obu garugaho ha kyaro ky'owaitu mpemba kando ah ntererra n'abantu abandi bagule kando abataine abanaku tubayamba tubaheereza kando bahemba beejuna omwirima

Ebyokulya ebinkira kugonza nibyo ebitooke obu mba ningya kucumba ebitooke ntema ekitooke nkireeta muka nkiteeka aho ntema embabi nyalirra esafuliya mpaata mbiteeka ha kyoto ncumba bihya mbinyiga mara kunyiga nyongera mbigarra ha kyoto ncumba omukubi ndya

Ntusobora kuyamba abaana abaine obulema omu Uganda obu nituteekaho entebe zaabo ezi basemeriire kwikarra aah ebyolooni byabo bikorwe nk'eby'abaana abalema kandi n'okutemba omu bitebe byabo habeho h'okutembera

Ntusobora kuteekamu abantu abakuru omu byaro byaitu ekitiinisa obu nitubagonza ntubakorra emirimo nk'okubayamba kubaleeteraho amaizi kubasingolerra hamu n'endi n'endi

Ninyanga kandi nimbagambira obuzibu obuli omu kukora ebintu ebibi ebi nkuba mmanyire tinkusobora kubikora nimbaha ensonga habwaki

Abakazi omu kicweka kyange abaingi nibalima abaingi nibakora nibakora omulimo gw'okulima niyo emirimo bakukira kukora abandi nibaruka ebiibi mu group rundi mu bitebe egi niyo emirimo abakazi ba abaingi ei bakukora omu kicweka kyange

Akasumi akanahuliiremu omuhimbo omwingi nuko akasumi obu namazire kusoma kandi natunga omulimo banteeka ha musaara gwa gavumenti

Esaaha zinu abakazi nabo nibeetaba omu by'endema habwokuba itwena hati ntwinga ingana mu bujunaanizibwa omukazi nawe naasobora kwombeka enju omukazi nawe naasobora kuheererra abaana

Abeebembezi basemeriire kukora enkurato bakatamu amaani abo abazaire abatakuhererra baana baabo nukwo nabo basobole okuhe okuhe twara abaana baabo omu masomero

Abantu ab'omukicweka kyange mbateekereza omwisiki ajwaire endabada nk'abasaija aba naayetunda aba ali malaaya aba aine angeso mbi aba atakuhuliiriza bazaire be aba atakutamu bantu bakuru kitiinisa

Omu ka owaitu tulinda ebyokulya ebirugire mu musiri kurora tibyasiisikara obu nitubiteeka omu furiji nutwongera ntubeteeka ha musana ntubitamu ekisura na hanyuma n'ebindi emiringo endi n'endi

Kintu kikuru kukorra hamu omu kicweka kyaitu habwokuba obu tukorra hamu kireetaho kukwatagana hagati yaitu abantu kireetaho obumu obusinge n'okuteerana hamu

Omuzaire ogu nsemeriire mugambire ayete omwana we ow'obwojo amubalize ebibi ebiri mu bisimba kandi amutwale mu isomero asome nukwo arole naayecwaho ebisimba ebi

Nitusobora kuyamba abantu abatarukwesobora omu kicweka kyaitu mu kurabira mu kubayamba mu kuboogeza mu kubacumbira mu kubaha ebi ebi barukwetaaga omu bwomeezi bwabo kurora nabo baayomeera obwomeezi oburungi nka itwe abantu abaa

Okutema emiti kuleeteriize ha mpinduka y'obwire obwire nubukeererwa kwira obwire mbuba bugenzere baitu nubwol nubuzooka bukyali kara kandi bugenzere

Mu masomero tusemeriire kukoraho miitingi z'abaisiki n'aboojo tubagambire engeso ezi basobora kukora enungi kandi n'omu byaro abe ab'eby'endema nabo basemeriire bakole miitingi beete abasaija n'aba abasigazi n'abaisiki nabo babasobororre obubi obuli mu kutasoma n'okukora ebisimba ebibi

Abasaija hamu n'abaisiki nibatangatangana obulemeezi obutali bumu na bumu nka noosanga abakazi tibaine byetaago ebirukumara mu maka gaabo abaisiki tibaine bintu by'okukozesa hubo nk'abaisiki so noosanga baatandika kwegomba mu bwomeezi bwabo

Kikuru muno omuntu kwekebeza akahuka ka siliimu nukwo obu araaba akaine atandike kara emibazi ataikara aho naagenderaho aine oburwaire kunu tamanyire ha kumalirra bumu bumunaga hansi hanyuma kitwara obwire rundi kimubeere kibi muno okutandika emibazi akeererirwe

Kikuru muno kukeehya ha sukaali ei tukunywa nukwe tutunge obwomeezi oburungi habwokuba sukaali neereeta endwaire enyingi neereeta endwaire nk'eya sukaali kandi ei ebaire emazireho rundi eyeerumu kumaraho abantu mu Uganda

Omu kicweka kyange abakazi nibasobora kuba beebembezi abakazi nibasobora kuba ba dokita abakazi nibasobora kuba ba naasi abakazi nibasobora kuba ba looya

Obu mmara kulya eky'ekiro nsaba obu mmara mbyama

Nitusemerra okukozesa omukura gwa kalimagezi mu bwomeezi bwaitu mu kurabira mu kukora ebi ebinyakusemeriire kuba nibikozesibwa na muno muno kwega ebi tutamanyire ha mukura gwa kalimagezi nukwo bituyambe omu bwomeezi bwaitu obwa buli kiro

Abaana ab'omu kicweka kyange emizaano bazaana niyo kuguruka emiguha kuzaana kute kusamba akapiira mmmh n'emizaano endi kwiruka niyo emizaano nk'egi mmh niyo nk'egi emizaano ezaanibwa abaana abato

Abantu ab'omu kicweka ky'owaitu batunga amakuru ha birukugenda omu maiso mu kiikaro ky'owaitu obu nibakozesa amarreediyo n'amatiivi obumu chairman naarabamu naabagambira rundi naayeta enkurato naabagambira ekirukugenda mu maiso

Ngenda omu ba b'obujanjabi banceekinga barora oburwaire obu nyine ntunga obujanjabi obw'obus obw'oburwaire obu mba niinyehurraamu

Omulingo ogurukukiyo kuyamba omuntu owaine obujune nukwo kumugumya gumya kumusuura kubaza nawe kumugonza n'okuseka nawe mu bwire obu obw'obujune kumubeeraho

Obu watamu omuntu ekitiinisa naiwe otaibwamu ekitiinisa na habweki tusemeriire ku kuteekamu ekitiinisa abantu abakutuha obuhabuzi

Mmh tusemeriire kubeegesa eby'obuhangwa bwaitu kubaa kuteekaho emisomo eyeekwegesaaho eby'obuhangwa nukwo abaana abo basobole okwetegereza eby'obuhangwa byaitu babikenge kandi bakule mbamanya obuhangwa bwaitu eby'obuhangwa byaitu bu itwe obuhangwa bwaitu nubutwaaza buta mmh emisomo nibyo osemeriire kwikarra okababaliza

Abantu abakukira obwingi baruga mu byaro bagya mu mbuga rundi mu tauni babw'ensonga y'enkurakurana rundi kwegomba ebintu ebiri haihi rundi habw'obuheereza obunyakwanguhire kusi kukiraho obuli obu obuheereza obw'omu byaro

Enju yange ngisingorra ngisiimuura nteekaniza nkingura amadirisa nsii nteekamu entebe ebitambaara

Abalimi nibakira kufuuhirra ebimera byabo obu nibakozesa emibazi nibagigura emibazi y'okufuuhirra nibafuuhirra ebimera byabo nibatamu n'ekiriisa

Omu musiri gwange mbyara ebihimba ebitooke ebilaaya ebicooli emyongo obutunguru e vaakedo n'emicunguuwa n'emiti endi ey'ebijuma

Eki nyina kukora kakuba banywani bange baanyohya kukora ebintu ebibi nsemeriire kuba nimbarugamu muli eki ekikoosi nka joyininga ekikoosi ekirungi ekikuunyamba kandi ekirampabura kukora ebintu ebirungi

Abantu ab'omu kicweka ky'owaitu nibakira kukozesa pikipiki hamu n'obugaali habwokuba nibikozesebwa sente ntaito

Ebiro ebikuru ebi mbijaguza ningura enyama ningura ebyokulya ebi bingi muno nitucumba ha ka kandi nitugenda mu iramizo tusaba

Kuburwa enjura eyeerayamba mu kukole kukura kw'ebyokulya byabo ebihuka ebi kulya ebyokulya byabo kukeererwa kw'enjura noo n'okujwa muno kw'omusana

Kintu kikuru muno kugirra bagenzi baitu embabazi habwokuba obwire obu mbaba mbaraba mu bwire obugumire kandi nkooku bagamba embabazi zisasurwa embabazi

Obulemeeezi obu abalimi mu kicweka kyange bakukira kutangatangana nukwo kulima ebyokulya bikaitibwa omusana rundi bikaitibwa enjura siizoni kuba mbi siizoni esobora kuba y'enjura nyingi ekasiisa ebyokulya rundi guso kuba musana mwingi nabwo ebyokulya bikasiisikara

Obu mba ntakabyamiire mazire kulya nteeza amaju mbanza nsiima Ruhanga habw'ekiro eky'ampaire nsaba nsaba mara mbyama mu kitabu kyange

Nteekaniza eka yange ndya ekyanyenkya nukwo nduga muka

Ebirungi ebiri omu kusoma omu kicweka kyange nibyo binu abaana obu bakumara kusoma nibatunga emirimo mmmh kandi n'ekiikaro nikikurakurana habwokuba ekiikaro tikiso kusana nk'ekiikaro ekirumu abantu abatasomere ekiikaro ekirumu abantu abasomere nkiba nikyesisaana n'ekitarumu abantu abatasomere nakyo nkiba nkyesisana

Abakazi n'abasaija mu kicweka kyange mbatangatangana obulemeezi bw'obuheereza obutali haihi nk'enguude amarwarro n'amasomero bulemeezi nubuleetereza rundi mbugaruukiriza eby'obujanjabi rundi eby'obwomeezi n'eby'ensoma mu kicweka kyange

Nitusobora kwemwererra kunaaba kusara isoke kwoga buli kiro kwogya engoye kujwara engoye ezirukwera nukwo tusobole kwetantara emibiri yaitu kununka nunka

Oburungi obuli mu buswezi bwa bantu ababiri omukazi n'omusaija kiri ngu ngu omukazi n'omusaija kuraara hamu noosanga mbakorra hamu nibakwatagana nibakora ebintu ebi basemeriire kukora kurungi kandi nibagenda mu maiso kurungi baitu kasinga habaho kutakwatagana noosanga ebintu byasiisikara omu kaire akataioto